اول حاجة انصحه يصبر يتوكل على الله يعرف ان <hesitation> مفاتيح الرزق كلها بيد الله ثم بعد كذا يطور من مهاراته يعني يتعلم له دورة تدريبية ولا حاجة اذا كان عندك قصور معين في في مكان معين ما درس مثلا في الجامعة او شيء يروح ياخذه <hesitation> السيرة الذاتية حقتها السي في هذا مهم جدا. يكتب فيه مهاراته يخليه ايه تي اس فريندلي يعني الكلام هذا كله. يتخصص يخلي <hesitation> السيرة الذكية الذكية مخصصة يعني يكون عنده سيرة ذاتيه مثلاً للتقديم على وظائف الحسابات الماليات والكلام هذا.